بالنسبة للروتيني عادة أصحى من النوم حوالي الساعة السادسة والنصف صباحا، <hesitation> أبدأ يومي بفنجان قهوة أستعد للدوامأ بعدين أخرج للدوام حوالي الساعة السابعة والنصف في فترة الظهر، آخذ إستراحة لتناول الغداء حوالي ساعة واحدة، أفضل أكل أشياء صحية مثل السلطة أو البروتينات بعد الدوام أرجع البيت وأمر شوية رياضة ثم اذهب لأنام.